﻿ƙam ning gappa ɗaƙam nog shiɗamii, shiɗami ƙa ɗoƙ-ɗoƙ ƙa ɗoƙ-ɗoƙ, ti ƙuliimmo gappa shi minu penƙo shi gappa shi fucci-fucci wuccoƙu ning niyyanmu ning majijiimu minu penuƙo te ndang shurii mɓusshina ti ƙui shiruk ƙan ƙu turee, gbuduko minu ƙaccoru, minu ndang duccina ƙa shira mu, manni minu fundina fundishi minu ɗiɣkon yalamti ƙui, manni minuɗinƙon ɓaɓɓək kpanɗe, manni minu ta walun ɓwe ƙa te, manni minu ma ɗiŋƙiƙominun ndang shadu yashii jura minu ndang teɗon tei sha shomboi geggewa minu ndang china, piɗɗi gappai piɗɗi gappai shi minu pippilchi ti pidi pippilani ƙa chaɗi wattirshin-wattirshi minu peno piɗi shi wattirshinum manni minua chicim, mann inu wa chiru tiƙuram ɓirang manni minu nwa chiru ti manni piɗi ɗoƙro peneg simu ti kulimmo <hesitation> gappa shinna peneg ƙo minda gɓucchani ƙa shira muminu ma gɓuccuƙo ka shiramu minu ta walun ɓwe minu ndang la allinaa ma perƙo minun walun foƙ ɓwe ka te minui yaƙƙina ɓirang, minu ƙoccho ƙui minu ma ƙoccho ƙo minun walun ɓwe shin nogƙuɗoƙ, minu ɓirag ndang yəƙƙinaminu ma. yaƙƙuƙo minun ndang yun yashii jura ƙan melbo minu ndang appon ƙumbam, ummo foro shi minu yishi ƙa gappa. <hesitation> minu ma ɗiƙo ɓirang minuɓirang ang fundina minu ma funduƙo minu patturon manni scwang ti chikki minu ndang aɗi wani kisshimmo, manniminu pattina ta aam minu shadu we shin ɗiƙ-ɗiƙ minu patton to ƙui ma yiƙo tomon shi fulƙon chiɓɓan ndi aɗii ndi kuma tomonni minuma minjii yun china ƙa tem minu ndang yina kishmo.